أكثر شئ يعني موقف غريب صار لي وأنا كنت أمشي في السوق ولجيت شخص مرة تشبهني تماما، كنا متشابهين بشكل غريب لدرجة الناس كانوا يتوجفون يشوفونا <hesitation> يشوفونا تواصلنا مع بعض وخدنا صور سلفي كانت الشبهه واظحة وغريبة في نفس الوجت كأني شفت نفسي من منظور آخر، لحد اليوم أتذكر ها الموقف وأظحك علية.